Gate, kiyi, gəakənnə, həgəy, hənjie, ha’arakə, tuəlor, wəaskə, həliegəar, hakan, hakanyu gəte, hakanyu kiyi, hakanyu gəakənna, hakan həgəy, hakan hənjie, hakanyu həararakə, hakany tuelora.